Ma'asega mia wa, a tuunɛ de la a suŋɛ fu to fu magesɛ sɛla woo gee nyɛ la ti la dɛna dɔ'ɔ,a tuunɛ de la a suŋɛ ti la fum n wan sagum ni sɛla la ayi, fu wan magesɛ nyɛ di beene fu kan sagum fu yeti fu dikɛ sɛla tum la. Ma'asega mia wa a tuunɛ kelum de la ayi, fu lɔkɔ san ka paɛ ni fu wan magesɛ la, fu wan baŋɛ la wan paɛ bee la kan paɛ ti fu bisɛ nyaa fu wan iŋɛ la ŋwani. Ma'asega mia wa a tuunɛ de la suŋɛ ti sɛla woo ti fu yeti fu iŋɛ la, la iŋɛ ma'a gee iŋɛ suŋa ti gelegere kan bɔna koo ti dãaŋɔ kan bɔna zi'a, zi'a wa. Ma'asega mia la a tuunɛ de la suŋɛ ti fu kan sagum sɛla to fu yeti fu dikɛ tum la fu ŋma'ɛ ti la role bii fu ŋma'ɛ ti la kan paɛ ayi, fu wan iŋɛ ti sɛla woo ze'ele ma'a bo fu.